أقدم هواياتي كنت احبها أكثر شيء هي السباحة. كنا كل فترة فترة نروح حمامات سباحة موجودة في جدة. كنا نشترك بشكل دوري بالإضافة ان المدارس برضو بعض المدارس كان يكون فيها حمامات سباحة. فأنا من ضمن هواياتي هي السباحة وبرضو دخلت في مسابقات كانت موجودة برضو في جدة. <hesitation> وكنت اجيب فيها مراكز مرة كويسة يعني